Bea iau ga, natnabul boko, ma iau ga, ngala vanavana, iau vartovo tara, a pede vartovo, a nam ra pakana bung, diga, diga tur pa ra pilai dari a mana pilai tara vartovo. A mana vartovo diga pilai, <hesitation> diaga pilai vargil ma diat iat. <hesitation> A pilai a softball, ma a ragby bula. <hesitation> A io nam ra, go ra ura pilai nina iau, iau ga, gugu tana, bea iau ga mainge pi iau na pakapaka pakana tana ba iau ngala vanavana. Ba, iau ngala ma iau barmana, iau papalum, iau ga pilai pa boko, tara a ragby <hesitation> tara competition aro Rabaul. <hesitation> Bea, aro, aro,a competition di ga pait ia <hesitation> iau ga pilai tara vana clab kai <hesitation> ba di vatang ia mai Muruks clab, nam mana under twenty di ga pilai tana. Ari iau ga, a ragby, iau, dari ba ni iau ga manga gugu tana pi na pakana tana ma iau gugu pi na giregire, da pilapilai, diata pilapilai tana. <hesitation> A soft ball i papan bulu. Iau kir iau mainga, kir iau manga, kir iau manga pakana tana, ma kir iau ma, kir iau giregire, ma kir iau manga vana bula pi na giregire ma a ragby tago, Di gire tara <hesitation> tara tv, <hesitation> di gire, a mana over seas, <hesitation> diat ma boro tara mana enena gunan dia pilai tana dari Australia. Nina, <hesitation> ra tarai da manga mainge pi data giregire vatikene diat. <hesitation> A dovatina, ati bula Papua New Guinea da, pilai rugby nina kada <hesitation> vana a pilai nina da manga mainge pi data giregire ma data pakapakana tana. <hesitation> Dari ure <hesitation> ra rugby bula ia tikana, <hesitation> ina vatang ia, dar ba ati Papua New Guinea, dia manga, bea number one, <hesitation> a lauaina, tikana ngalana <hesitation> pilai, bea pi na dia mamainge pi diata giregire ma diata pilai tana. <hesitation> A mana, a dovotina tara mana enena pilai bula dia pakapakana tana, but ure ra <hesitation> dar bea nina i manga manga al ra tarai, ma aumana natnabul varurung ma tarai, vaden bula <hesitation> go ra rugby iat. Diata gire ma, aumana tago diata pilai bula dia pilapilai tana ba dia pakana tana pi dia pilai tana. Io, ina vatangia bea rugby ia, <hesitation> a pilai nina a tarai dia mamainge pi diata giregire ma diata pilai tana ma iau bula iau mamainge pina giregire go ra rugby ta kaugu nilaun. Bea iau ki, pi na giregire vatikena diata pilai tana.